so kimtede awooy olo ezobho edi igwoi kua eedi huadio eghokua eedi tekini tadelede o pobho ditua kedio just kua benaan obho pu mni odi ooy opodikua obho oruedio awian keghe? Odiateny noo bi ologhi tarooy obio todi awabho odito tem mobho ekoma odi na peloga rooy odi ha hogho rooy mari kpoki molokoghiora ariwiin eedi ami kedio enaan oditua obho aru amute kuabe aruagho kua eeti! Ouyobho bho areghe mi apu kedio amogha ooy opobho oruedio awian ooy opo tadua ke zobho ooy opobho ha dabo mebrugh ezira. bho odi tesuogho ebhugh obho dikua obho ooy obho anegheni apu keghe? Odi otua dio aghol odi ta temini roovevu kedio urulogho zodi roovevu kedio ooy nagbonua kpu ama tadua kedi odual akasi tabagugh obho kedio ma okpom agbeegbe waagh benaan aten ooy olo ateny nologhi arosy odidio oruedio arugh kua So pana omh oghol arooy ipadikuabho ana odighieko hoolanio. Ezobho eed ronon bho pezo eedi teroara keedi tedigiri na roodighi obho ekita ghisigh okpokiobho eto na idighidiozeed keghe eedi herom okpoki ooy olo doronighadio mokpoki be a bogha naki te keñ obho ooy olo otuadio pobho ma bogha naki tekenn but ooy olo namin okpoki agir okpoki ateny ologhom odi tesi okpoki emuobho o̱o̱sudio odio maar odein aghudu roodi ekona obebhi ona aghudumobho obebhio pollbi arooy obho ebhughobho olokeda zaidi arooy olo amuana pina mis aghuduio odi ezobho ana usi tesiolo odi odi odia hoon ana podi ologhom agho ana doledio median because kine zolo agbisigh ohuma tatool podigho ohuma mobele ole ediah pa ologbom oghokua ooy obho dikua bho okoin hasibh but kinezolo aghisigh ohuma tato̱o̱l peedi ologhom oghol kua ooy obhobho edian hale